Kanakujá kuá té kuini nró jó tiundó xhivané onré, nejoko aján na xhi ká kuená kudundu xhí, <hesitation> kunamá kudundú kuá va'a natió kutioña té xhitió vuelta kuina ku kañ <hesitation> ana kixhí.